أكثر مشروب واجد أحبه هو عصير المانجا، أشوف إنه ها المشروب واجد حلو، نقدر نعمله عن طريق إننا نقطع المانجا، بعدها نحطها في المضرب أو الخلاط بعدها نحط السكر بعد ذلك نقوم بضربها بشكل واجد حلو حتى يكون العصير جاهز.